:Ao' :yee' 'an-a' gwehn soma' or-: 'an 'yi pi 'da ;ka 'an no-a 'an pi 'an-a' gwehn soma', ti 'an <hesitation> mu-a :zuku'-' 'de 'gbe 'di, :yee, <hesitation> :mor 'on 'wluh :suku'-' :yee' 'an mu 'de 'kwla, 'de ti :dao' bo :yee' :a se-a 'di 'i bo 'ti, <hesitation> :a se nyor-a 'jeh bo 'ti, :eh :korn dhih eh 'wee' :yee' nyor-a 'ye 'kle 'de ti :dao' bo :yee' tuh vorn tuh 'jla-', nyor :or :korn bo :an mu mu-' :mor or 'beh-a 'o :or me-a 'vehn 'de :on 'ye-a :an 'ti or 'nyne-eh:, :yee' :ka :a mu-a :yee' :a po :a-a' tba-son+ 'i me-: :a po, <hesitation> :yee' 'de :a-a' tba-son+-dih 'di 'de :a 'wluh, <hesitation> 'de :a mu 'de nyor+ deh :torne' gbu 'zorn :a mu :a chean' deh, :mor :a chean' deh :a 'wluh 'de, :mor 'yluh taa 'dih 'pehn, :yee' :a mu 'de 'kwla, :a 'duo: :a-a; 'jlehn+-', :mor 'on 'duo: 'an 'jlehn-' 'on mu, <hesitation> :yee' on chehn 'pehluh' :mor 'on chehn 'pehluh', :yee' 'on te-dih-uh 'on kpa-uh, :mor 'on kpa-uh, :yee' 'on po-uh 'de 'yuh ya, :zai <hesitation> 'an pobo-dih, :mor 'on 'ye yuh :noo' on se 'vlu, :yee' an po 'de 'pehluh' <hesitation> 'an pobo 'de on ya, :mor 'on se glomua' 'ye, :yee' :mor 'on dhle, :eh :korn dhih-eh 'de ti :dao 'de :yee' gwehn-a 'ye-a :kma worn, :yee' :ka gwehn-a 'ye-a :kma-a worn-' :yee' :on :korn :on 'ye 'pehluh' po :on 'ye 'de on ya po :mor an 'ye gwehn 'yor-eh 'de on 'zorn, :yee' :an mu mu :on 'ye 'de on ya-dih pobo:, :on 'ye mu <hesitation> :on 'ye glomu-a dih 'bhorn, <hesitation> :mor :on mu 'de 'de :on se glomua' 'ye :yee' :on dhle-', :yee' yuh :dao' :mor on mu 'de on 'fa 'sor :yee' :on dhele-uh 'yli-eh dih, 'ka :a no, :yee' :yuh :on 'vlu-a :yee' 'on chehn-uh. :Mor 'on chehn-or 'on ya-or 'de :yee' on 'chehn-dih-or dih, :mor 'on :chehn-dih-or dih, :mor 'on 'da 'an 'bhorn gwehn 'ye 'o 'pehn-dih 'de: <hesitation> 'on 'ye-hi 'file: 'de <hesitation> 'on 'ye deh di, and gwehn soma' or-: <hesitation> 'an po 'o dih ken 'de an-a' 'kwli-a 'yi, :mor a :dhiei' :yee' gwehn-ni: :mor :on po-eh 'o dih ken :yee' a 'kwli 'yi-'. :yee' <hesitation> ;mor 'on mu 'kwla, :mor 'on mu 'de 'kwla :yee' 'on <hesitation> :ya 'de gwehn :dao 'weh, :mor 'on ya-ih 'de 'on :chehn-dih-dih, :yee' 'on 'fele-ih, :mor 'on 'file-ih, <hesitation> :mor 'on :gweh 'i, :yee' 'on po-ih 'de 'plea' 'di, :mor 'on po-ih 'de 'ples' 'di, :yee' <hesitation> 'on :ya 'de :dweh 'on 'kla-dih :name'-dih, :mor 'on 'kla-dih :name'-dih 'on :gweh 'i, :yee' 'on mu 'on dba neh, :mor 'on dba neh 'on :gweh 'i :yee' :yee' <hesitation> 'on no-eh neh :dao eh kpon 'i, <hesitation> :yee' 'on dhe 'o 'plea' 'yli-dih :or :ne-a gwehn 'di, :yee' 'on po 'de 'ni, 'ni-a yi-dih gwehn ken-dih eh 'plun :vlaan :vlan :vlaan :vlaan, :mor en 'plun en :gweh 'i, :yee' 'on :za-ih 'o 'yli, :yee' 'on :ya 'de :dhobo 'weh, :dhobo 'kpo-a 'jeh :a du-dih-a gwehn 'di, or-: 'sun 'kpo-:, :yee' 'on ya-or'de 'jeh 'on :za 'wla dih 'an po 'an 'jeh :fueh :fueh-eh zuu-a no 'on ya :gla :gla :gla, :yee' 'on :dhe-dih 'jen 'on gba buh :mor 'on du gwehn 'on :gweh 'i, <hesitation> 'on :ya 'de 'pani, :mor 'on :ya 'de 'pani, :yee' 'on :ya 'de 'ni 'on dhe-eh 'o 'on 'bhun 'dih, <hesitation> :zai' :mor 'on 'ye gwehn pla, <hesitation> :yee' 'an po 'de 'ni 'de 'plea' 'di 'an dhe 'o 'yli dih :mor eh 'dhu 'on :za 'o gwehn 'yli :mor eh 'dhu 'on :za 'de gwehn 'yli :yee' 'an po 'de 'ni 'plea 'di 'an dhe 'o 'yli-dih <hesitation> 'ye 'plun :wehbeh: :eh 'ye gbor tebe:, :yee' 'an 'bhorn 'gwehn :dao' eh 'ye 'chlan 'wluh, <hesitation> 'chlan 'zoo :an 'ye or-: no deh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 <hesitation> 'on dhe-dih-dih :yee' <hesitation> 'on <hesitation> :za dih yli, :yee' an bla bawo :kofih :eh :korn dhih eh 'wee', :yee' on :gweh kmo bo-dih 'on gba 'de buh+-dih 'an yi deh di 'da, gwehn soma' :ne 'o 'yli, 'an 'jeh <hesitation> :mor dii-deh+ :dhiei' :yee' 'on si 'o 'weh :glaa'e zorn bo 'on 'ye-ih suma-dih, <hesitation> 'de :dha 'an chean'-dih-a deh 'on 'ye 'de mu, :yee' ka 'an no <hesitation> 'an po-ih :dha :due', <hesitation> :mu 'on za-ih 'yli 'on :gweh 'i, <hesitation> gwehn-a 'jeh :mor 'on 'ye-a pla :yee' gwehn-a kple-dih eh-: 'an ya 'de, :yee' :mor 'on :ya 'de gwehn-kple-dih-deh, :yee' :zuu 'on po-ih 'de pani-klaba' 'di, :mor 'on 'cheh-dih-ih 'de pani-klaba' 'di, :yee' :mor 'on po-ih :kwloo' 'i-:, gele' 'i-:, :teli 'i 'on :daa en mor-: 'dekorn: kporlor-:, :vlaan :vlaan :mor en :taa 'plun, 'on po 'de 'an 'torn, 'on po 'de 'an 'beheh:, 'on po 'de <hesitation> samu'-ken 'torn :yee' <hesitation> 'on po-eh 'de en bo, :yee' :mor 'on po-eh 'de en bo, :yee' en 'no-a klehkpeh :mor worn-ih 'no <hesitation> 'de :dha 'on :ne-a, 'de gluun 'on :ne-a <hesitation> :an 'bhorn :on 'ye 'de yi :mor-: 'on mor-: :a 'ye son+ :dha :due' po <hesitation> :a 'ye deh :dha :due' di-dih, :an 'jeh <hesitation> 'de 'on 'bli :an mu 'ti-', :eh :korn dhih eh 'wee', eh-: 'dhu <hesitation> 'an pi 'mo- :sorn deh eh-: 'an pi, deh :en :korn-a :porluh 'ton <hesitation> :eh 'ye-eh no 'an yau 'ye-a 'yi-dih :nmor, 'an 'jeh :mor :on 'ye 'on-a 'jeh 'on 'ye-a 'o 'o 'yu :daa :or yi-a 'noror', or 'borlor dih 'o, or di deh+-a yih :en 'borlor-a nyor- dih me-: or di 'o, 'de :on 'ye 'on bo 'ti 'da yi, en klehkpeh :dao' me-: 'an di, :yee' gwehn soma'-a pi-a :nmor-' 'yi, gwehn soma <hesitation> or-: no deh :eh 'yi-dih nyor-a kwli, eh-: :korn dhih :a :mor 'kwi'nehbo <hesitation> :a :ybeh gwehn soma' deh-', :eh :korn dhih :eh 'wee', <hesitation> :mor 'a <hesitation> 'ti dha :due' a :dhie: 'i, :mor a pi gwehn soma' <hesitation> a dbo 'o, a dbo deh 'jeh a kle :georor: :georor: a tli 'kwli son ken-dih, a son+-a klehkpeh a wla-ih 'da-dih a na, :a za 'wla+-dih a na, :eh :korn dhih-eh 'wee', 'beheh: 'ni-a di-a :korn 'de nyor :due' bo. Eh no deh :eh :korn-a nyor :due' bo, :yee' gwehn soma: :mor :on :taa-or 'di <hesitation> :yee' :an :porluh-a klehkpeh or :ne :peheh', <hesitation> :mor :on se gwehn soma' di 'de 'we-eh: :dao' bo :yee' eh :mor :on :se-' deh di, mor :on :se-' :koo:-yor-eh-a 'jeh di, :mor gwehn soma' se 'o eh ken :ne, :yee' eh :mor :on :se-' deh di, :yee' gwehn soma-a di-a eh :nmor-' 'yi, :yee' gwehn soma' or-: no 'an dii-deh.